Naku kuini nró já konró tiñunó kuninró já na kovandó kudi nriukúnro modo já uju <hesitation> kondó cuenta ná hu ju <hesitation> nakani nakenkú tiempo vidá nró chí ñomendó kanraku dí'i yaxhi niná nriayuxí né'e.